شو اسمعني, السيارا هذي بالحق راهو من أعز ما تشري من السيارات, <hesitation> جديدا, موديل جديد, وبرا اسأل عليها اللي تحب, معناها أعمل عليها بحث, أمشي اعمل عليها بحث, شوف الخاصيات اللي في وسطها, بالحق ما تلقاهو في حتى سيارا, وكانك من اللبري, ماهوش كان تقول غاليا برشا, معناها واحد <hesitation> سلاري متاعو بسيطا ننجم يشتريها, وفالآخر هي تحفونا وتدوم ومحلاها.